<noise> Chocolat <noise> blanc, chocolat noir, chocolat au lait. Ny maha samihafaha azy: gny chocolat blanc fotsy be <noise> manatsiro coco na manatsiro la vanily, <noise> ny chocolat noir da tena mainty somary mandidihidy (mangidy), <noise> fe ny chocoalat au lait amin'izay, igny mifangaro ronono da misy tsiron ronono gn' ao zany.